Ilewori chakrwa kangania akrwa, ngani akruva yeenda shuli. Ngema shule ngenda kazi wenda kasinga vlavonga kasha nganalika sakwava mndu mzima kerika